अब खासमे का हे कहलेतिति टिभि बिना आउ संगित बिना बचे नाइ सिकजिता कहना बात है, यि बात सरासर गलत है । संगित बिना आउ जाके टेलिभिजन बिना जिये सिकजिता, यि सम्भब फेक है मुल अब यि टिभि, गित संगित यि एक ठो मनोरन्जनके साधन है । कुइ मनैं ओहके मनोरन्जन प्रदान करना एक ठो माध्यम है नै । अब यम्‍ने का रहता कहलेतिति मनैं कोइ दुखि रहता कहलेति दुख बिसराइक तहनि, यदि मनैं कुइ पिडामे रहता कहलेतिति पिडा भुलाइक तहनि, यदि कोइ मनैं तनाबमे रहता कहलेतिति उ तनाब बिस्‍राइक तहनि गित संगितके प्रयोग करतियाँ । यहका मतलब यि ना हे कि गित संगित जिना आधार हे कहना बात ना हे । गित संगित एक ठो बिस्‍रैना डगर दिखैता कुइभि चिझ ओहके । याते कुइ मनैं हंसिखुसि है कहलेतिति, हंसिखुसिमे आकु जेदा हंसिखुसि, रमाइलो करना, हौंसिल्ला करना एक ठो साथ सहयोग करता कहलेतिति <hesitation> दुख पिडामे रहल मनैंभरिन आकु दुख पिडा ना बढे कहिके मलम पट्टिके रुपमे एक ठो साहास उत्पन्‍न करैना काम करता गित संगित । मुल अब गिते संगित बिना बचे नाइ सिकजिता, टेलिभिजन बिना बचे नाइ सिकजिता, अइसन कहना बात गलत हे मोर बिचारमे ।